Raha vita amy lamba: misy rideau, misy lafiky latabatra, misy chiffon famafagna tagnagna, misy koa le famafagna fitaovagna, tapis, lafim-pandriagna, lafiky sezy, lafiky etazera.